<audio distortion> io raha zava-dehibe izy io satria misy gny raha tsy avoakin'olo aminao na tsy miseho fa agnatin'ny tsindrimandrinao gny mahatsapa anazy ka tena ilaina igny. Soa gny matetiky magnaraky avao gny tsindrimandrinao nofa manao fanapaha-kevitsy. Fe afangaro amin'ny ah hevitsy voadiniky avao koa se.